Cume dus puduma puduma truvé tante coze. L'uma le vaire turte, turta d'pum, turta d'prüs, pöi për ezempi a mi a m'pias molto ël tiramisu, pöi la crema angleiza <hesitation> la creama catalana che cula li al e propi ël massim për mi